Tan annabaajo oo, sabi ɗun mo tan mo njimmi sanne sanne. Annabaajo oo hono muuɗun walla. Ngol lanndol duu kanko woni mo mbiyammi. Kanko woni mo mbaawmi hokkude banngal jaabi sabi tageefu ngoo fuu caggal Alla. Kanko woni nii woni mo minen kaa woni mo min nanngiri ɓurɗo. <hesitation> jooni non, yimɓe yogaaɓe ana njogii kañun duu faamuuji mun en ko wanaa ɗun.